مرة كنت ماشي في الشارع وشفت قطة سودة تجري بسرعة جمب سيارة خفت شوي حسيت إن في شي غريب، تذكرت مرة لما كنا في البر وسمعنا صوت غريب زي صوت عواء وخلانا نرتجف من الخوف ما عرفنا من وين جاي الصوت، وإيضا الحياة مليانة بالأشياء الغريبة مرات تحصل لنا أشياء ما نتوقعها، أكثر شي غريب إني أشوف ناس تسوي تصرفات غريبة ما لها <hesitation> تفسير تماما.